Hei, gan lean hún áhí áni ácháansú. Kua he kúm kátá áhí án winter le samára vekeché na áhí án kan valé ángá. Kún ángá kan va kálá ángá kan tsuúng kua áni án kan núú kápá áká úu le kan áo tené kan valé ángá. Áchá ángén kan tsuúng kua bú án áté áwánté hí ái zóó áté kan valé ángá nipá án áté kan valé ángá. Ngiláulé héi ángú átí áhí áni vekeché na átú áté kan lóoká án áhí án kan lean hún záu áhí áni kan núú kápá áté kan valé ángá kan tsuúng kua áté án áhí án átú álé ángán mang tínané.